Ny hety de fitaovana anak'iray <hesitation> a maranitra izy io ary afaka tazomina. Anakiroa izy no miara-miasa manapaka izay zavatra tokony ho tapahana, ohatra oe ny volo, taratasy, lamba.